Ba Zaponɛra dirobe sa mu ma ba shiniwara lowɛ abe ba wian mi ho azi tun ba wian a loro ma ere na oyi diara me don ba wian dirobe a ere bewobe nɛ babɛ ta benɛ ma wɛ'a na kwa a we wɛ'a be biye mi cɛ biye mi cɛ mu mu mana babe se